اختارعمر العشرين لانها فترة مليئة بالحيوية والنشاط والاكتشاف، يكون الشخص في اوج تفكيره ونشاطه وحيويته، وتكون الفرص كثيرة وانك تجربها - تجرب كل فرص لانك مليئة بالحياة وبالنشاط وانها تكون بداية-بداية لمستقبل جديد وتفكير لمستقبل الطويل.